मछलियाँ आपस मा बात कनो ते अपरी शरीरे मुद्रा रंग बदन अर विशेष ध्वनि उपयोग करदा छिन उ पाणी मा कंपन या छोटा बुलबुला भी बंडोदा अर अपरी बात ते योक दूसरा से करदा छिन।